Ja re' re' kotaq saq kamix'an pues re' re' yah tz'oo' nwila' y <hesitation> sa nupantalon pues re je' wula ro'na normal pues re'aka are' kiro'aka